<noise> וואס איז די נוצן פון א וועקיום קלינער? א וועקיום קלינער איז געמאכט צו <hesitation> אויפרוימען און <hesitation> אויפהייבן אלע שמוץ פון די ערד. ס'האט אזויווי א בעג און- פון אינעווייניג וואו אלע שמוץ גייען אריין, און ס'ציט ארום- מ'פושט עס- מ'שטיפט עס ארום אין די צומער, און ס'- און ס'ציהט אריין אלע שמוץ.